لو بتسألني، قوة بدنية التحكم في الطقس- التحكم في الطقس؟ تخيل، أقدر أضبط الجو دايم، وايد حلو. وأتحكم في الأعاصر والزلازل والبراكين، وما يهمني أحد.